घर खान जोड़ जेरे भोजना ले कहा जाई भोजना ले में जानन। धाबे जानन पोईशा लगानन काई मतलब स्वागत वारु खान है। ते गहर मत बनें खाय लेना काई लगदार काई दूस्त काई पालिटी। मालिटी को रहते जान आये जायते कुछ जा जाएं बोला साई। भोजना ले <hesitation> में जाएं खाय आउजे वारु लागे। भोजन दाल पान्यान वारु जमार गरम गरम मिर्चिन वार्त नाखें। खाय लेजे दो बार जाय आउजे एक हफ़ता मात नहीं पर माईना। भर मा एक दो बार जाय आउजे।